Arety tena fahita matetiky amin'ny tabalaky zao de toxoplasmose, de magnaraky an'izay koa resaky hanka, tabalaky misy hanka regny koa zao lafa i tratrin'iregny mahia be zay aby ataony.